Ya <hesitation> jadi engka seppulo dua uleng lalengnge sitaungnge mappammula ulesseddi, uleddua, ulettellu, uleng eppa, ulellima, uleng enneng, uleppitu, uleng aruwa, uleng asera, ulesseppulo, ulesseppulo seddi, ulesseppulo dua.